<laughs> أنت الموضوع مرة مقرف. بس أول شي علشان أغير حفاضة. حط الطفل على سطح آمن ونضيف أفتح الحفاضة القديمة ونضف المنطقة بإستخدام مناديل مبللة أو قطن مع ماء دافئ. بعدين جفف المنطقة جيدا حط الحفاضة الجديدة تحت الطفل وإضبطها حول الجسم عشان تكون مريحة. تشد الشرائط الجانبية كويس عشان ما تتحرك تأكد أن الحفاضة مش مشدودة زيادة عشان ما تسبب لهم الراحة.